Kolloowel jamɗe gollirta ko seekjamɗe. Kala ko mbaɗa hen yo hollu, ko fayti e njamndi, so tawi a waɗi e nokku tanke njamndi ndi ene nokku o hakke njuuteeki woɗɗuki, so tawi ene ɗoon tan hollan, fooɗan. Ko jamɗe ɗe fooɗata ɗum.